إيه يا صديقي يا معود، جرب سلطات متنوعة، دياي مشوي مع خظار أو شوربة عدس خفيفة. ابتعد عن المقالي والسكريات الزائدة. ما تاكل عيش يا أخي ومكرونة ومحشي وها الكلام، هذا كل أكل صحي من البيت.